Lugha ta athili ta vathathi vakwa, kaka, koko, kila mru voshe varera Kighonu haghireho mru arera lugha tofauti na hiyo voshe varera Kighonu mama upande wa papa voshe varera Kighonu.